Pus kiau lanu biu aguacate kiau tame nda njuu nibiu auits y nibiu tauin kara guacamole tatuajan nibiu pa nda ne nda salsa njuande takidan pa nda nasijiñ mjau mau njuande lame mjau bale nep mjau bale nep laki pa ne nda ntsjijiñ kun aguacate porque y njau mau y njuande y kiau njuande tame santa nju nibiu tamen kuandu gua kiñkiy y ya chi ya datay y ya chiñi ya uist y cada nkiji tanaunan tanaunan para ne biu y nuande nedat karadat para ne ganjaun ntuns nibiu mjau uits njuande tamen xiaun ki ljiu ya tañkiua tatun para que mas lae njuene tamenan kara kara ki ljiu gua ki kiyat de ru njuande takidan para biu nuin. Y njuande aveces biu lajaungan dimiut pik taguan katiñin para njuande nep nki njuande mjau kjui pik te chijiñ para njiaung y para xiaung nep njuande nky kara kara ki skane nep para de ru y nuande kjui para njiaung.